<hesitation> איך פערזענליך בין נאכנישט געווען אין אסאך אנדערע לענדער. איך בין געווען אין מיין גאנצע לעבן אין צוויי לענדער. איינס איז אמעריקע דארטן ווי איך וואוין און איינס קאנאדע. נאר די צוויי.